لو في نوعين من الأكل بنفضل الرز والجاج بحيس تكون وجبة سهلة ونضيف عليها صلصات ونضيف عليها حاجة كل مرة نغير في نكهتها متلاً، وتكون هي وجبة متكاملة ليا يعني تكون كويسة وفي نفس الوقت تعطي فيه البروتين وناخد منها الكربوهيدرات يعني مفيدة.